أكيد أكيد أن أنا أفضل البحر. البحر أنا وايد أحبه البحر شي شاعري وشي عود وهاي يعني وفيه أعماق وفيه أمواج وفيه كائنات عالم ثاني كلش يعني. أنا أحب البحر أحب لون البحر أنا على طول أروح البحر حق السباحة حق انه يكون وقت ممتع يعني.